أكيد بنحب نكون رياضي مشهور، لإن الرياضي يكون أكثر شهرة من الفنان، في ناس ما تحبش الفن، في ناس تحب الرياظة أكثر ،ثانيا بنولي رياظي مشهور بس تكون الصحة بتاعتي تمام <hesitation> وتكون -تكون الصحة الجسدية حلوة، وإنها تكون مشهور ،وتكون نسبة الشيخوخة أقل.